सफलता में भाग्य का भूमिका बहुत अहम होला। कबो-कबो बहुत मेहनत कईले के बाद भी सफलता हाथ ना आवेला, ए लिए भाग्य भी मेहनत के साथ बहुत अच्छा होके के चाही। सफलता खातिर इंसानी आदत भाग्य के किस्मत से जोड़ेले और ई माने पे मजबूर करेल कि किस्मत ही भाग्य के अपने अंदर रखेले। ए लिए ई हरदम पायल गइल हवे कि सिर्फ मेहनत ही ना भाग्य का भी अच्छा होकल बहुत जरूरी हवे।